Molo i-ipangajari ma kan goarna kan bisa do iba sannari mangolu ima sa-sannari mangolu sonjia alak-alak na jolo i bisa ia mangolu sian sannari kan tu sannari ma do-dokonan na kan sondia alai molo sannari ligin ma sude listrik adong aha adong molo get mamasak ma adong ma kompor momo inda maol be manjalaina molo na jolo kan goarna oppung-oppung i kan ligin ma mamasak sajo baen soban dope kan pakkupul ma sude tataring i kan sian arangan manguppulkon ima baru ma lao mamasak abis inda dope sudema ji alai sian saba sian aha tanam do sasada ia mananam na kan baru ma inda dong guarna manabusi ale na mangolu do son dia ita sannari alana biaso dei kan pambiasoan ma goarna molo biaso iba manajalni na songoni kan biaso ma alana biaso dei kan molo ligin sannari ma sude. Mahal sude aha molo paiut-iut i kan mate do i mate copat do ita i kan molo ima molo na jolo i kan kadang iligin kalak kan songon na kolotan songon na na tarbelakang ma dokonan na kan tai ima, ima pistar ni alak na jolo bisa ia mambaen mamikirkan alat alat na manunjang hangoluan na songonima ligin ma mambaen pande bosi alai mambaen pakkur aso adong alat ni alai baen mamakkur i saba kan mamakkur lubang baen martani ma baen baru i bisa dope alai ma-maligin-ligin langit maligin songonjia cuaca na kan idia do na pas na molo get manyabi idia do pas na molo get mananam ido pistar ni alai kan goarna pe ipe bisa do idokkon goarna teknologi inda na kolot tu alai ba alana sian alai do parjolo kan baru tuson kan alana parkembangan dei ima songon dia iba mangembangkan nadong na jolo baru tu sannari kan ido songon dia iba. Manerapkan na ilmu sian na parjolo i kan ima i terapkon sannaei ibaen ma rupana nabaru kan i do goarna teknologi.